عشان نصور صورة كويسة لازم الاول يكون معانا كاميرا او موبايل الresoultion بتاعت الكاميرا بتاعتهم كويسة, و نقف فى زاوية مناسبة, والاضاءة تكون جاية ف-ف-فى وش الشخص اللى ه-ي هن- هنلتقط ليه صورة- وبكدا <noise> تكون الصورة اضاءتها واضحة والصورة <hesitation> تكون فو مكان و فيو حلو